Azafady rô servezy sy ty lasopy vily ty gne sy ty vily ty e tedaviko ake fa lasopy f'azafady fa ovay any ty fa iaho sy mihina trondro alako io azafady fa miaingia anao ro, ovay any ity.